ñani sia´si ku ikì´n ni siayu yuku ntivee sa´ra ni sika mañu situ ni nantuku in ikì´n iteli sa´ña ni natiko ve´e ni ni ntakateña sa vii vii ni ntakateña ni sakuatyi na ra uun ni tyae pali ntee siti ka´a ña ka´yura sa ñaa ni tyaelu tikumi nanu sa´ra sani ñaa nii santaka ikì´n li´hara sa´ra nikava nu ña sa´ña ni tyailu kulantu ni tyaeli minu lini tyaelu sa ña ni nantuku lu yá ´a kua´a ni ntiko nùù yoso sa´ni ña sani sakantaka ña ntía li´ka nuara sa ñaa ni tyae luu takui ka ni kitia sa ña sa´ni tiso ñaa síoo ni sa´sa ixta sa ni sia´si.